Ny fomba fikarakarana zaridaina aloha zany a de ezahana izy arovana amin'ny biby ohatra hoe akoho, de atsatotsatoka amin'ny manodidina anazy zany ohatra hoe manatsatotsatoka hazo ianao manodidina azy iarovana azy amin'ny biby, de avy eo koa le ahi-dratsy maniry le manodidina anazy reny a asorina, de mazava ho azy moa zany tondrahana matetika izy mba tsy halazo.